Tika yu ta kutoni inina ku nratonti anria miti chí, ngua kanti tu ngua nodo ña kanti tu anria miti ta yu kain ña kanratonti anria miniti kutoni initá anria keati to seña anria kea miti anria mití.